التعليم مهم جدًا هو الأساس اللي يبني المجتمع ويطوره، التعليم يفتح العجول ويعطي الناس فرص يتطوروا ويحسنوا حياتهم، بدون التعليم المجتمع يبجى في مكانه أو ما يتجدم، التعليم بعد يعزز الجيم والأخلاج، ويخلي الناس فاهمين حجوجهم وواجباتهم في المجتمع.